Ny fomba filokana amin'ny fanatanjahan-tegna avy amina zegny tsy dia mety tsara. Satria loka io boko tsy dia tsara loatra magnano ananjy ie amin'ny fiainana. Ndraikidraiky anao koa tia miloka, mety mandany vôla. Avake koa ny loka io ndraikindraiky mampiady olo. Avy aminà zegny tsy dia tsara loatra fagnanovagna loka amin'ny fanatanjahan-tegna.